الحياة الزينة هي اللي تكون مرتاح فيها من كل صوب، يعني شغل زوين علاجات طيبة مع الأهل والناس، ووجت حج نفسك عشان ترتاح وتسوي الأشياء اللي تحبها، مو شرط تكون غني أو عندك كل شي، المهم إنك تكون جانعٍ وراظي باللي عندك.